ความจริงตัวแอปน่ะกะควรจะมีการแจ้งเตือนต่อให้เป็นการตัดอัตโนมัติกะควรจะมีการขออนุญาตหรือสอบถามหรือแจ้งก่อนว่ามันมาจากอิหยังส่วนใด จั่งจะได้กะตอนเงินเข้าเงินออก

ผู้ใซ้งานก็ได้เพียงแค่ปกป้องเงินของเจ้าของในบัญชีต่างต่าง ตรวจสอบเงินเข้าเงินออก แต่ว่าคันเชิงลึกน่ะ ใซ้บ่มีดอกความปลอดภัยน่ะ มันใซ้ควรอยู่ที่ใซ้แอปนำ

แจ้งเตือนของการเข้าออกของบัตรเดบิตแล้วกะพวกเงินฝากต่างต่าง กันการถูกทุจริต หรือการยักยอกทรัพย์ กะนั้นกะสำคัญเดะ

บ่ว่าจะแอปอิหยัง กะควรมีความเสถียรในกะ การเฮ็ดระบบให้มันรวดเร็วทันใจน่ะ กะนั้นกะดีนะ

ควรมีการสอนตั้งแต่แรกเลยแล้วก็ควรจะสอนเป็นจุดจุดไป เพราะว่าผู้เฒ่าน่ะเพิ่นสิบ่เข้าใจ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

ส่วนใหญ่คนเฮาเขาบ่แนมจากความสวยงามดอก เขาสิแนมจากความสะดวกในการเฮางาน แต่ว่าคันเฮาบ่อยเฮาสิเป็นไทยพาณิชย์แหล้ว ญ้อนว่ามันสะดวกในการเฮางาน

ควรจะมีสิทธิ์อย่างยิ่ง ญ้อนว่าข้อมูลส่วนโตเดะ คันให้ผู้อื่นควบคุมน่ะ เจ้าของจะมีแอปไว้เพื่ออิหยังง่ะ เราควรจะควบคุมเงินเข้าเงินออกจำนวนปริมาณได้คือเก่า

เฮ็ดให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น บ่ต้องพกเงินสดกะสามารถจ่ายสินค้าได้หลากหลายแล้วเด้

คำแนะนำมันควรสิอยู่ตั้งแต่การติดตั้งแอปหรือเปล่าซึ่งตรงนี้น่ะมันเป็นพื้นฐานของโตแอปธนาคารอยู่แล้วมันเพื่อความสะดวกในการโตงานของบุคคล